أول وظيفه ليا كانت في مجال خدمة العملاء في شركات التكنولوجيا، في البداية كان عندي صعوبة خاصة في التعامل مع العملاء و حل مشاكلهم بسرعة لكن مع الوقت تعلمت كيف نتعامل مع الضغط و أهمية التواصل مليح، إستمتعت برشا بيها لأنها كانت فرصه باش نطور مهاراتي في التعامل مع الناس و فهم إحتياجاتهم و خلتني زادا نكتشف شغفي في التكنولوجيا.